Gny fomba fiasa gny leo vo ny ana-deo, mifampiaky raha io. Leo iny zao, ajobo anatiny ao ze raha ho lisany, la ana leo iny amizay, iny ta iny, tan'ny mpandisa iny. La gny mpandisa iny amizay ro mampitoto azy ambony noho ambany. Toro amizay iny, zay vo afaky alà.